عادتا اني اكعد ساعة ستة و اربعين الصبح ايي- اجهز نفسي للشغل، اتريك ساعة ثمانية و نص الصبح ايي- اتغدى بثلاثة و نص بالضهر و اروح للنوم ساعة اثنعش بالليل.